Nyine abanywaani, abari haihi nanye nabanywaani ikumi, nyineho banywaani bangye babiri, abo barimu shenkuru, shwenkuru na uncle abo nabokumpabura bari mumyaaka ya nkaaga nshaanju omwempaho nimwe bari, rero abandi bana nibato bangye, abo ninye wokubahabura, ninye wokubaha obwengye bakyaari omuri za primary ninye owokubaha obwengye ekyokukora nekyokureka, reero abandi, abandi bana nabo nibanywaani bangye abu ndikushoma nabo hatiiya, abo nibanywaani bangye turi omumyaaka emwe, emyaaka abiri nebiri, abiri nagumwe, aho- aho abo turaba turi hamwe, turi kucakara hamwe, turi kurya oburamu hamwe, abo nibanywaani bangye